عالم بلا فقر لان الفقر زي ما نعرف وهو المأساة الكبيرة للعالم يعني. الفقر هو اللي يخلي الناس يعني تجطع الشوارع وتجطع الصحاري وتجطع البحار باش ان هي تحاول ان هي تعيش حياة كريمة ليها هي والا لاسرتها وال لعيلتهم. فلهذا هو يجطع البحار يعني في مغامرة محفوفة بالمخاطر باش يعيش حياة افضل